Sahala amizao koa ñy tohiny ñy rehadrehaky mañaraky toy eee:-" Hainao avao aza lahy yyyyy ñy mamalifaly ahy, ndra zaho ro malahelo manao akory la hainao avao ñy raha mampihehihehy ahy.